Si kag ke taun ipo ausai nei lu no <hesitation> nam buk pasal ane matang a wuak e matang o na pasal a na itoiton pulakai aulitai ni lu o no pasal ane matang si kag an po itoiton e matang, no sukal pok o na arai ni ri uriuri kio polok e matang na itoiton na lukluk suai nia na asuai nia o e nei lu no itoiton pulakai nei lu no nem buk itoiton e nei lu. Na ko kakag vanang ta wuak io uli buk wuak au mang ke taun no pasal na no nem luk ani ri bil ki tanginang si keve taun, asukang a kag lau no nem buk itoiton.